सऊदी अरब के संस्कृति इस्लामी विरासत। ऐतिहासिक भूमिका से प्रभावित छे सऊदी। के लोग दैनिक जीवन में बहुते महत्व देय छे। सऊदी अरब में इस्लाम मुख्य धर्म छे सरिया। कानून देश के बहुते बड़का कानून छे। सऊदी अरब में इस्लाम मुख्य धर्म छे।